Toh baro wo gwayo kaŋ a ga te, a ga baa gumo zama barfoyaŋ ɲga no i ga hari za da, ka ceeci haŋkaŋ i ga ɲwa. Barfoyaŋ mo ɲga no i ga za ka wundi, baŋkaŋ na jinay day i ga za ka konda a se a go da cindo ɲgay cee hiŋka no a se cindo mo cee ize fallaŋ no a se da ɲgay kambe ize yaŋ, kaŋ ni ga tutay da, ka'koy. Ŋga no ni ga gana, baŋkaŋ yaŋ na jinay day i ma daŋ ni se naŋkaŋ i ga ba i ma kwanda ma kwanda i se i ma du haŋkaŋ i na ni'no cinday mo ɲgay hari no i ga daŋ, cinday hari no i ga za day. I beeray nooya i ga za hari, baŋkaŋ ga ba ni gonda ni boroyaŋ se kaŋ se ni ga kwanda lokaci kulu da i haray banu i ga ni ce i ma ci ni se i ma za ka konda i se i ma araŋ ma salaŋ, i ma ni bana, marje kulu kaŋ no i ga ni'no zama ni ma du haŋkaŋ ni daŋ ɲwa. Yaadin no i go da cee ize hiŋka no a se yaadin no a ga kookari nda ɲga hari, kuma a gonda haŋkaŋ i ga daŋ a ra kaŋ ga naŋ cee izey i ma dira nday. Zama i si dira yaadin matekaŋ par-pare go yaadin no ɲga bumbo a cey go. Yaadin no i ga dira nda, ni ma gwayo kaŋ a ga te nooya a se no i na te saboda a ma du ka te bora se ka di ya.